Lu scrusciu di na cascata mi fa pinsari a la forza putenti e cuntinua di la natura; mi trasmetti ‘n sensu di libirtà e frischizza comu si l’acqua putissi purtarisi via ogni pinzeru; mi ricorda posti luntani da la cunfusioni jurnalera e mi fa immaginari lu tempu ca scurri comu l’acqua senza firmarisi mai.